Minkälaista se on se hylkeenpyynti
huhtikuun alkupuolella hevosella vietiin tuonne mereen kolmenkymmenen kilometrin päähän vene ja kaikki kamppeet ja sitten siitä miesvoimalla eteenpäin joko vettä myöten tai jäätä myöten
oliko teillä joku kiinteä paikka siellä mihin te veitte
ei ei muuta kuin mentiin mereen vain tuota ja niin haettiin semmoinen jää missä hyljettä oli mihin oli jo syksyllä asettunut syysjään aikana niin pesiin hylkeet niin - semmoista koetettiin hakea
miten sen siellä oli jotkut jäljet sitten niillä
siellä oli vain reikiä jäällä missä ne käy hengittämässä ja tulevat jäälle keväällä maate sitten kun aurinko paistaa lämpimästi sitten niitä koetettiin ruveta pyytämään pyyntipäivä pitää olla kirkas auringonpaisteinen ja tuulinen pitää alta tuulen pyytämään ruveta kun kiikarilla nähdään se niin mennään noin kilometrin puolen kilometrin päähän ja siitä ruvetaan konttaamalla haetaan joko suojaa tai ajopuun keulaan pannaan semmoinen valkoinen vaate jossa on ampumareikä ja sitten loppumatkaa mahallaan ryömitään hyvin hitaasti aina silloin kun hylje ei nosta päätään kun se on jäässä niin silloin liikutaan ja taas kun se katsoo niin silloin pitää olla sitten kun sitten kun päästään ampumakudille niin ampuminen pitää tapahtua niin että se kuolee heti jos se liikkuu niin se on niin täpärällä siinä reiän partaalla että se huilahtaa sinne vielä kuolleenakin vaikka ei se tiedä mistään se pitää sattua joko kaulaan tai sitten päähän ruumiille ampuminen eli krupille ampuminen on epävarma - sitä ei saa niinkään varmasti että jos sinne ampuu ampuma-aseena käytettiin siihen aikaan kun minä olin niin ruotsalaista sotilaskivääriä mauseria se oli silloin kaikkein paras nykyään on niin suomalaisia kivääreitä yhtä hyviä joita käytetään silloin aikana ei ollut kiikaritähtäimiä kun minä olin pyynnissä mutta nykyään on kiikaritähtäimetkin jo kivääreissä
no minkälainen se ajopuu teillä oli tai -
ajopuu on semmoinen pitkä monen metrin pituinen ja messinkipohja siinä on sitten pyssynpitopaikka semmoinen kahveli siellä keulassa ja ja niin pyssy pannaan rihmalla vielä varmuuden vuoksi siihen kiinni että jos putoaa ja joutuu siellä vedessä olemaan ja ookaamaan jäälle niin että ei se pyssy luiskahda siitä mereen sitten pitää olla semmoinen - keppi jossa on rautakärki jota sanotaan vekariksi sillä koetetaan jäätä kun kuljetaan että milloin se on niin - heikkoa että se ei kestä ja ja niin sitten - sillä on hyvä hyljekin vedestäkin nykäistä pois kun siinä on semmoinen terävä koukku
no miten kun te menette sinne venekunnittain niin kuinka kauas te sen veneen jätätte siitä
meillä on kaksi venettä toinen on isovene ja toinen pikkuvene ja sillä pikkuveneellä kuljetaan pyynnissä päivän reissuilla aina
no montako miestä siinä on siinä venekunnassa
no tavallisesti kolme miestä harvemmin kaksi ja taas neljä on harvemmin se on se kolmen miehen porukka tavallinen jotta yksi kulkee jalkaisin siinä isonveneen ympärillä ja kaksi kulkee jollalla edempänä ja semmoisilla resujäillä kun ne on meressä palasina eihän ne ole ehyitä ne jäät niin kuin joessa
no kuinka monta viikkoa siellä yleensä ollaan
enin enintään minä olen ollut yhdeksän viikkoa ja silloin piti olla kaksi viikkoa leivättä kun ei päästy pois ei päästy maihin olimme semmoisen jäänmoskan seassa ja niin meiltä loppui eväät ja me keitimme hylkeen lihaa ja sitä syötiin sitten sitä keitettyä lihaa ja sitten pakkasi hätä tulemaan kun loppui suolat me koetimme merivettäkin ottaa syvältä merestä että jos se olisi suolaisempaa mutta ei se ollut sen kummempaa
no miltä se hylkeenliha maistuu onko se
no kyllä sitä kun tottuu syömään niin sehän on hyvä olen minä syönyt tänäkin keväänä kun pojat tuli hylkeestä niin hylkeenlihaa ja sehän on oikein että sitä kaipaa kun niin sitä on tottunut syömään
onko siinä joku erikoinen maku
on siinä ei se ole sen makuista kuin täällä maaeläinten liha kyllä siinä on erilainen maku vain ei sitä moiti joka on tottunut vaan monet äkkinäiset moittii sitä että ei ne muka saata syödä
no olitteko te kaukana silloin kun te jäitte sinne
me olimme Luodonmaasta noin olisiko kolmisenkymmentä kilometriä ja se oli se jää semmoista että se oli niin - pieninä palasina ja - yhtäältä päin aina tuuli että se piti lujalla sitten ei päässyt jäitse eikä päässyt vesitse se oli semmoinen paikka yhden kerran sitten on käynyt sillä lailla että meri puristi isonveneen rikki ja me harhailimme pikkuveneellä siellä niin kauan että löysimme sitten toisen pyyntiporukan jonka muassa sitten olimme ja pääsimme pois sieltä ja yhden kerran on palanut vene ja eväät ja kaikki heti kun perille päästiin joo
no mitenkäs sitten kävi
no meille pikkuvene jäi palamatta kun se oli siinä ulompana ja me sillä tulimme sitten takaisin Kallaan Kallan kariin ja me olimme suunnilleen puolivälissä Pohjanlahtea se kesti toistakymmentä tuntia pitkästi tulla yhtä kyytiä ennen kuin me pääsimme Kallan kariin siellä levähdettiin ja samana päivänä tultiin maihin kolmekymmentä kilometriä vähän pitemmästi on maihin sieltä ja niin eväät paloi ja vaatteet paloi ei jäänyt muuta kuin minullekin märät pyyntivaatteet päälle kun minä olin - pyynnissä ja kahden päivän päästä oltiin sitten pojan kanssa siellä takaisin jollalla menimme ja kokosimme sen verran evästä ja vaatteita että takaisin lähdimme ja jouduimme kävelemään jonkun neljäsataa kilometriä niin me sen laskimme niin silloin keväänä
miten eikös se ole kauhean raskasta tuo tuommoinen
niin raskas
niin
onhan se siellähän nyt hevoskuormaa joudutaan kolmen miehen vetämäänkin ja kuljettamaan ja sitten lossaamaan ja lastaamaan kun sieltä poiskin ookataan kun on vesipaikka välissä ja taas jäätä ja vene pitää tyhjentää jotta jaksaa vetää sen jäälle ja taas kun saa sen veteen sen jään yli vedetyksi niin taas lastata sinne sisään ja traanit ja taas mennä vesipaikan yli se on aivan semmoista kovaa työtä yhden kerran sitten niin yritti palamaan kanssa vene räjähti - priimus siellä teltassa kun siinä on teltta veneen päällä jossa asutaan ja niin öljy lensi sinne teltan kattoon ja se oli heti tulessa ja minun kaveri huusi että tule auttamaan minä olin siinä likellä minä juoksin sitten sinne no se on rihmalla solmittu sitten se telttavaate veneen laitojen aspeihin kiinni niin minä ei joutanut niitä solmuja aukoa me revimme irti ja minultakin paloi sormenväleistä kun siellä oli siinä on hienompi nahka niin rakolle sormenvälit ja ja niin saimme sen telttavaatteen irti veneessä oli tuli ja kahdeksan litraa oli bensiiniä siellä perässä ja siinäkin oli niiden pönttöjen ympärillä jo tuli vaan kun me poljmme sen telttavaatteen niin sinne vesisohjoon sinne jäänkolon ja että saimme märäksi ja sen löimme sen palon päälle sitten niin sillä saimme sammumaan sen niitä on semmoisia vahinkoja tullut ja monta miestä on minun - aikanani hukkunutkin Vasankarista on hukkunut kaksi ja yksi hukkui tuolta Kellon Kiviniemestä niin me olimme samassa karissakin niiden miesten kanssa niin hukkui kanssa silloin yhtenä keväänä
no onko siellä monta venekuntaa tuolla Pohjanlahdella pyytämässä
siellä oli ennen paljon kun Vaasastakin satakunta - venettä tuli ja ne tuli lopulta sitten tänne pohjaspäin ja täältäkin on ollut Kalajoelta monta vaan nyt se on ollut niin hiljaista että eihän niitä ole ollut täältäkään nyt nyt on ollut kolme neljä venettä - Kalajoelta Vasankarista ja ja tältä kylältä
milloin te olette viimeksi ollut milloin te olette viimeksi ollut -
vuonna viisikymmentä minä olin viimeksi
saitteko paljon
eihän me silloin saanut eikä me kauan ollutkaan mitä parikymmentä me silloin saimme niitä oli hylkeitä silloin vähemmän kun se oli se pyynti ollut niin kovaa mutta sitten kun se meni semmoiseksi että se ei kannattanut kun ei ne saanut traania myydyksi eikä nahkoja tahtonut saada niin ne loppui ne pyytäjät ja nyt ne oli lisääntynyt hylkeet niitä on paljon enempi nyt nehän saa niitä nyt liki satakin kun hyvästi onnestaa
no miten se kun ne tuo ne maihin niin eihän sitä koko ruhoa koskaan tuoda
ei ei niitä voi kaikkia kuljettaa ei muuta kuin semmoisia pienempiä otetaan ja semmoisia joita sanotaan kuuteiksi jotka on sen - talven penikoita niin niitä otetaan kruppeineen kun niillä on parempi liha niin tuodaan niitä kotiin jos satutaan noin justiin poislähdön edellä saamaan niitä mutta kaikki isommat hylkeet niin ei muuta kuin nyljetään se nahka ja traani - traani jää nahkaan ja siinä ei ole lihassa yhtään rasvaa missään se on kaikki siinä nahan ja lihan välissä - se traani ei siinä ole sisuskaluissakaan minkäänlaista rasvaa pudotetaan jään alle se kruppi kun nyljetään että ei se jää haisemaan siihen ei tulisi seudulle hylkeitä sitten ollenkaan jos se jäisi jäälle se on niin tarkkahajuinen että jos mies kävelee vaikka ajateltaisi nyt että kilometrin päästä tuulen päältä kävelee niin yhtään ei sinne jää sinne alapuolelle
vai niin
joo
no onko niitä onko ne suurissa laumoissa vai ihan yksitellen
ei niitä oikein laumoissa ole minä olen niitä nyt kun on semmoinen hyvä mieluinen makuupaikka niin siihen voi kun ne saa olla rauhassa niin kokoontua useampia niin että kahdeksantoista on ollut siinä paikassa mistä minäkin olen ampunut kaksi minä sain sitten ampua jäi vielä yksi katselemaan siihen niin että niin vaan ei se ole laumaeläin se on toinen hylje sitten nimeltä harmaa hylje - kraaseliksi sanotaankin se on laumoissa ne ei ole niinkään yksitellen
mutta onko niitä täällä
on on niitä täällä vaan se pesii ja asuu paremmin tuolla sydänmeressä ja etelämpänä mutta silloin kun ei tule sen pesimisaikana ei vain tule tuonne etelämmäksi jäätä niin se joskus tulee tännekin tänne pohjoisemmaksi tähänkin Kallan seutuun on tullut ja vaan se on hyvin harvoin saattaa olla kymmenenkin vuotta väliä ennen kuin semmoista tapahtuu eikähän niitä tieten aina löydykään vaikka sattuisi olemaankin tässä likellä
no minkä näköinen se se on
niitä on monen näköisiä niitä on valkoisiakin aivan ja sitten ruskeita ja semmoisia kirjaviakin vähäsen ja ja sitten se kasvaa isommaksi ja se on luonteeltaan erilainen se nousee jään syrjästä vaan tämä tavallinen hylje ei nouse milloinkaan muuta kuin niin se nousee jään keskeltä semmoisista kun keväällä tekee löyhän sauman kahden - jään väliin niin se siitä nousee sitten saumasta mutta se ei nouse milloinkaan sulan veden partaasta tämä tavallinen hylje vaan kraaseli nousee sulan veden partaasta
niin eikö se tämä tavallinen hylje niin onko se semmoinen siinä on semmoisia laikkuja kiehkuroita
joo siinä on semmoisia pikkuisia laikkuja vaan se on vain tavallisesti aina samanvärinen semmoinen tumma musta selkä ja sitten semmoista hopeanväristä täällä kyljillä vähäsen
no entäs kuutti
no sehän on sehän on hyvin vaalea semmoinen hopeanvärinen alta ja tumma selkä silläkin vain tämä kraaselinkuutti niin se kun syntyy niin se on aivan valkea ja semmoinen pitkä villa ja se ei mene sitten veteen ennen kuin se tulee omalle karvalle ja siltihän ne saa niitä toisinaan niin paljon käsin sieltä kiinni kun se ei mene veteen
no miten miten vahvasti sitä pitää olla muonaa matkassa kun lähtee tuommoiselle
no minullakin on ollut kaksi semmoista säkillistä leipiä viidenkymmenen kilon säkillistä kuusi seitsemän kiloa voita ja sokeriahan nyt pitää olla kymmenkunta kiloakin kolmeen mieheen se on niin kuin leipä ja voi itse kullakin mutta sokerit ja kahvit semmoiset on yhteisiä joo
no teillä on sitten entäs lihaa voitteko te täältä kuljettaa yhtään
no sianlihaa on vähän kuljetettu mutta sitten on luotettu aina siihen että saadaan sieltä lihaa että ei sitä ole paljon otettu milloinkaan
no entäs ei teillä jauhoja tai mitään semmoista
onhan meillä jauhojakin ollut muassa että on noin saanut jotakin keittää ja ryynejä on ollut muassa ja ja onpa sekahedelmiäkin ollut muassa ja kaikesta nimestä
no mitenkäs tuota vaatteita sitten
no vaatteita pitäisi olla kenkiäkin vähintään kahdet ainakin ennen piti olla ja nytkin tietysti jos ne kastuu niin niitä pitää saada kuivata välissä ja eikä ne yössä kerkeä kuivata siellä ennen kun oli nahkakengät niin niitä oli kahdet ja toiset pantiin kuivamaan ja sitten aamulla eihän ne kerinnyt yhtenä päivänä eikä kahtenakaan kuivata siellä kun oli pilvi-ilmoja ne oli jäässä sitten kun olisi pitänyt aamulla panna jalkoihin niin ne oli jäässä niin pantiin peittojen alle kun maattiin ja siellä sulattiin ne ja puristeltiin niitä että ne sujui niin paljon että saatiin jalkaan ne vaan nyt on kumisaappaat ne on kyllä paremmat kun ne ei kastu läpi muuta kuin hiestähän ne kastuu sisäpuolelta ja
no oletteko te pudonnut koskaan siellä -
voi voi monta kertaa kerrankin piti - hypätä sekaan kun hylje meni sekaan ja niin se nousi semmoisesta vähän matkan päästä semmoisesta saumasta ja siinä tappeli vesillä ja minä en ylettynyt niin sillä vekarilla nykäisemään sitä niin siinä oli semmoinen pikku jään teli minä hyppäsin sen päälle se keikahti ja minä me olimme molemmat seassa vain minä sain sen koukun siihen kiinni niin minä kuitenkin pääsin jäälle sieltä sitten toiset kaverit tuli sitten jollan kanssa enhän minä olisi niin tohtinut mennäkään vaan kun ne oli jollan kanssa siellä jonkun matkan päässä ne tuli sieltä ja yksi otti sitten välihousut jalastaan ja antoi ne minun iholle ja ja pusero minun iholle pantiin ja ja väänneltiin ne märät vaatteet ja pantiin sitten päällimmäiseksi ja niin sitä päivä sitten kuljettiin taasen ja siellä kastuu toisinaan vaikka ei putoakaan niin nämä mahanpuoli aivan aivan märäksi kun niin - vettä voi jäällä olla vahvastikin ja hylje kun on edessä niin ei passaa nostaa itseään sen ylemmäksi niin että sitä täytyy kärsiä se vesipaikka mennä yhtä matalana monasti sitä pitää mennä niin että melkein suuhun vesi tulee ja pitää olla niin matalana vaan eihän se silloin aikana haitannut mitään se kastuminenkaan nythän tuo taitaisi olla jo eri asia jos sillä lailla liottaisi niin pääsisikö aamulla enää ollenkaan liikkeelle
no - milloin te olette ensimmäisen kerran käynyt
vuonna yhdeksäntoista minä parinakymmenenä vuotena eli keväänä kävin pyynnissä joo
joo mitenkäs te ensimmäisen kerran minkälainen se oli se reissu
niin se reissu
niin
no olihan se semmoinen nätti reissu mehän saimme silloin yli neljänkymmenen me - saimme hylkeitä ja ne oli silloin hinnoissaankin kun se oli vasta se sota ollut niin kaikki ne tarpeet mitä sieltä sai niin ne oli kysyttyä traani ja nahat ja kaikki niin että niin ei se huono reissu ollut se ensimmäinenkään vaan se vain että ei ajopuuhun saanut silloin minkäänlaista peltiä otettiin semmoinen visapuu ja siitä hieno liuska ja tehtiin semmoinen visapohja ajopuu sitten jolla minäkin konttasin kun ei saanut mitään peltiaineita niin kuin nyt saa
no mimmoisia miehiä teidän porukassa silloin oli
ne oli Mikkosen veljekset ne on kuollut kaikki minun melkein minun -- hylkeenpyyntikaverit ei niitä ole elossa yksi taitaa olla enää elossa
ne oli niin vanhoja miehiä
ne oli joo ne oli vanhoja miehiä ja käyneet jo ennemmin pyynnissä kuin minä
niin uskaltaako sinne kukaan ensikertalainen venekunta yksistään lähteä
no kyllä se pitää vähän tietää kyllä sitä pitää ainakin jostakin asioista tietää se on se meri semmoinen vaikka siellä on jäätäkin niin kuin ne liikkuu aina ne jäät siellä keskimeressä talvellakin ja koko kevään niin jos ei arvaa venettä semmoiselle paikalle panna yöksikin niin siinä voi käydä hullusti se puristelee ja liikkuu kun tuulee niin ja särkee jäätä kyllä minä olen ollut monasti meillä on ollut niinkin kiire välistä veneestä pois että sukkasillaan yhtenäkin yönä hypättiin jäälle ja vettä oli jo sen jään päällä kun niin missä meidän vene oli kun minä kuulin uneni läpi semmoista pauketta ja suhinaa ja katsoin teltan ovelta niin toinen jää tuli toisen päälle ja painoi sitä meidän jäätä veteen joka jonka päällä meillä oli vene masto oli jo niin lujassa että ei tahdottu saada sieltä jäiden välistä pois kun se oli mennä sinne väliin ja meille tuli kiire viedä isoa venettä pois edestä sitten niin eli se olisi lykännyt sitä - pian siinä oli semmoinen rovikko niin sinne ja särkenyt
no miten sitä pimeässä tekin silloin näitte että minne päin sitä lähtee tai miten
no se - se aina kun asetutaan johonkin isonveneen kanssa asumaan niin se katsotaan aina että mihin päin pitää lähteä jos hätä tulee ja jos on jotakin jään murtoa niin kuin siellä on niin tuuran kanssa hakataan väylä jo siihen että jos yölläkin joutuu lähtemään että pääsee se pitää pitää aina edelle päin varalla sitä ei tiedä milloinkaan siellä niin että niin minkälainen se on aamuun asti ilma olla
no pidetäänkö sitä Kallaa täällä niin kuin keskuspaikkana onko ne pitänyt
joo Kallahan on semmoinen vanha pyyntipaikka ja siinä nyt semmoiset jotka pikkuveneellä jollalla kulkee niin nehän on siinä kortteeria vaan minä en tykännyt siitä pyyntipaikasta eikä meidän porukka - milloinkaan kun siinä oli niin paljon muita se oli semmoista kilpailua aina se pyynti minä tykkäsin semmoisesta rauhallisesta paikasta aina haettiin oma pyyntipaikka ja oltiin meressä sitten sehän kyllä siellä kuljetti välistä oltiin Vaasan kurkullakin ja toi sitten toisinaan takaisinkin tänne pohjaspäin vain
niin sitä oltiin semmoisilla suurilla jäälautoilla
joo ja se siellä kuljetteli aina tuulten mukaan niin välistä painoi tuonne toiselle rannalle niin että maat oli melko lähellä että näkyi helposti
no kuinka kauas pohjoiseen sitä on --
aina me kävimme Kemin edustalla vaan ei se sinne asti meitä - jäillä vienyt se ei virtaa eikä mene sinne perukkaan päin niin mielellään kuin tuonne eteläspäin kun siellä on auki paikat vaan toi se välistä takaisin sieltä Kurkulta niin tänne Pyhäjoen kohdille on tainnut tuoda enimmän - niin kuin edemmäs pohjaspäin
no kuinka pitkiä reissuja sitä päivässä voi liikkua sitten
no siitähän voi liikkua pitkiäkin kun ottaa yöstä jatkoa monasti on niin tehty niinkin pitkiä reissuja että ei toisena päivänä ole jaksettu sitten pyyntiin lähteäkään että on jo pimeä ollut ennen kuin on takaisin tultu että niin se pannaan isoon veneeseen jonkun maston nokkaan eli jonkun pitkän seipään nokkaan joko turkit eli jotakin vaatteita jotta se näkyi kauas ja osataan tulla sitten takaisin ja kompassi on sitten siitä pitää pitää kovasti huolella sitten siitä kurssista eihän sitä tiedä milloin sumukin tulee eli joku semmoinen että ei näekään niin merkkejä niin pitää olla tarkka kompassikurssi
no mitenkäs palaako ne nuo majakat talvella
ei pala toukokuun ensimmäisenä päivänä niin ne syttyy palamaan jos ei he nyt ole näinä talvina kun on niin pitkästi ollut sulaa niin pitäneet sehän nyt tietysti johtuu siitä syksyin että niin kuinka pitkästi on meri auki vaan tavallisesti mitä minä olin niin ne syttyi aina ensimmäinen päivä toukokuuta
no mimmoisia venekuntia täällä muita on ollut kun niitä on
niin - nytkö
niin ja yleensä niin no nyt vaikka
niin no täällähän on ollut nyt oli niin minun poikia kolme oli se oli yksi venekunta ja sitten Vierimaan veljeksiä veljekset oli ja sitten se se Alhon Erkki ja Ylikangas Pekka ja Reino ne oli sitten kanssa ja sitten tuolta Vasankarista ollut sieltä on ollut Aurasen Olavi kukas se olikaan toinen Mannisen Paavo ne on kahden ollut ja sitten on Männistön poikia ollut sieltä Vasankarista yksi porukka että niitähän tulee niin kuin neljä siinä jo ja sitten on ollut noita Rahjankyläläisiä on ollut Kallassa sitten pyynnissä että enempi niitä nyt on ollut kuin moneen vuoteen niin pyynnissä
no kannattaako se nykyään
no kyllä se kannattaa kun - paremmin nyt kun tapporahaa nostettiin sehän on kaksi tuhatta päältä tapporaha
no saako niistä nahasta mitään hintaa
no kuusisataa sai nahasta ja traaniöljyhän olisi jos ihmiset tietäisi sen mutta kun ei ne tiedä parasta niin tuota maaliöljyä jos Kalajoella katsotaan noita rakennuksia täällä on maaliöljyllä maalattu niin niitä on maalattu jo viiteenkin kertaan toisia paikkoja ja sitten on jotka on vain - yksi yhden kerran maalattu samassa ajassa traaniöljyllä
vai niin
se on kaikkein parasta ulkomaalaukseen mutta sisumaalaukseen se ei sovi kerran meillä maalattiin lattia niin eihän se kuivanut siihen tarttui jalat kiinni vaikka olisi kuinka kauan odottanut kuivaamista sitten koetettiin pitää papereita ja lautoja ne tarttui ne paperit kiinni niin että ei sitten niitä saanut irti että siihen se ei sovi mutta ulkomaalaukseen se on kaikista paras se menee puuhun ja sitten se ei kovetu niin kuin maaliöljy että se sillä lailla lohkeilemalla lähtisi pois että joka vain tietää sen niin ei se muulla maalauta mutta maalarit on kyllä semmoisia täälläkin että ne ei tahdo sillä maalata ja on aivan luonnollinen asia että niin kun ei tarvitsisi enää sitten toista kertaa maalata ei suinkaan ne työtään lopeta nekään sehän olisi sen parempi jonka pikemmin lähtisi uudestaan maali pois
no mihin se traani tuodaanko sitä maihin ollenkaan nykyään
tuodaan sitä on meidän pojillakin monta tynnyriä sitä vaan on ne sitä paljon myynytkin ja
no mihin ne myy --
- ne myy niin on ne myynyt noihin kauppoihinkin ennen en minä tiedä onko nyt myyty ja sitten niin noille jotka maalaa talojaan niille myydään tuossa on meillä tuo ulkohuone joka on nyt viisi vuotta ollut maalattuna - yksistään traaniöljyllä ja sitä saa hakea vaikka isonnuslasin kanssa ja mistään ei ole maali huononnut tuossa on sitten tuo vanhan puolen tuo porstua niin maalattu paljaalla traaniöljyllä ja siitä on yli kolmekymmentä vuotta aikaa sekin on vielä punainen muuten kun on kulunut vain kun on suksia pidetty seinän nojalla ja - kaikenlaista mutta muuten on punainen vielä aivan ja täysi maali kyllä on joitakin maalareita tuollakin Himangalla yksi - aivan ammattimaalari joka sen tunnusti ja sanoi hän ei muulla maalaakaan kuin traaniöljyllä että se on niin liukasta ja paljon näkyisämpää ja halpaa sitä ei maksa nytkään kuin - satakaksikymmentäviisi markkaa litra maaliöljyhän on kolmannella sadalla joo
mutta miten ne ei tuolla sisämaassa tiedäkään tuommoisista
ei suinkaan ne tiedä mistä ne tietää ja sitten jos maalarit varsinkaan ei tykkää siitä ne sanovat että ei sillä mitään tee kaikki täällä on tuo pankin talokin on -- siinäkin on traaniöljymaali ollut vaan - onhan niihin voitu panna vähän maaliöljyäkin sekaan Santaholman johtajan talo tuolla niin se on maalattu traaniöljyllä meiltä vielä ostivatkin sitä että ei - nekään miehet olisihan niillä ollut rahaa ostaa maaliöljyäkin jos ne olisi tiennyt sen paremmaksi mutta kun ne tiesi että ei se ole parempaa
no entäs ennen aikaan sitä traania niin mihin käyttikö ne muuhun kuin maaliöljyksi sitä
sitähän käytti nuo nahkurit nahkuriverstaat osti silloin kun minäkin olin alkuaikoja niin aivan nahkurit osti sitä mutta en minä tiedä nykyään ne tieten saa jostakin ulkomailta jotakin valaskalan rasvaa eli jotakin joka on ollut halvempaa eli paneeko ne rasvaa ollenkaan en minä tiedä miten niitä nykyään kun - ei parkkejakaan tarvitse enää niin tottapa ne ei tarvitse rasvaakaan nehän parkitaan nyt keinotekoisilla aineilla nahat
no entäs nuo hylkeennahat käyttääkö ne ihan tai parkitseeko ne turkiksiksi niitä vai
kyllä ne on parkinnut paljon ne varsinkin ne kuutinnahat nahat niin niitä on parkittu turkiksiksi ja sitten niin ne olisi hyvin hyvää tuommoiseen niin kuin noihin toppauksiin jos niin kuin istuimia jotakin topataan nahalla niin kuin se ei rajoitu jos se kastuukin niin se ei kovetu se on heti pehmeä uudestaan ja niin kengänvarsina minä käytin niitä isompia hylkeennahkoja ennen vaan se vain että sanovat että ei se pidä vettä vaan kun vain nahkurille sanoi että ei saa niin kauan pitää parkissa sitä kuin muuta nahkaa niin sitten se piti veden
niin vesipitoinenhan se on täytynyt alkujaan olla
joo ja niin se vain liian pehmeäksi parkittiin niin se veti otti vettä niin kuin paperi itseensä
no miten montako poikasta sillä - hylkeellä on onko sillä vain yksi
yksi vain ja joskus kaksi on niitä kaksikin mutta en minä ole kuullut useampaa olevan nehän etelänä pyytää koirallakin niitä hakevat niitä pesiä
Suomessa vai
joo Suomenlahdella on ne täälläkin kokeillut sitä on täälläkin ollut hylkikoira koira mutta ei se ole täällä se pyynti päässyt alkuun vaan ennen ne pyysi Suomenlahdella koiralla
no miten se käy
no ne koira haki sen pesän ja sanovat niin että mies hyppäsi sitten sen pesän päälle heti että se kun se - lumesta katto - se on semmoisen vahvan lumen alle kaivanut onkalo ja niin siellä oli se poikanen sitten joka ei mennyt veteen niin sen kylkeen pantiin semmoinen suuri koukku väkäkoukku köytettiin ja päästettiin pantiin sitten avannosta menemään ja rihma oli sitten siinä koukussa ja emä tuli ja otti sen kainaloonsa niin se tarttui siihen koukkuun ja niin sehän on pakko tulla eihän se voi olla kuin viisitoista minuuttia eli korkeintaan kaksikymmentä minuuttia vedessä niin sen täytyi tulla sitten siihen avannolle ne siinä tappoi sen sitten vaan ei täällä ole sitä pyyntiä ollut olemassa
no miten ne nuo hylkeet missä ne kesällä on onko ne siellä meressä
se se nukkuu vesillä minä olen seilatessa siihen aikaan kun ei vielä ollut noita moottoreita veneissä niin kerran tahdoimme seilata päälle minä luulin kun minä olin ruorissa että siinä on joku palanut tukki kun se aina aallon nokassa noin vilahti vain sitten minä käänsin sivu että ei siihen puuhun kopiksi seilaisi niin siinä makasi hylje vesillä pää - niin kaula pitkällä oli ja niin minä sanoin toisille kavereille että kun hylje tuossa niin - toinen miehistä sieppasi keksin sitten sieltä ja meinasi että hän nykäisee sen veneeseen että se on kuollut vaan sehän heräsi siinä ja sille tuli kiire räpylät - ison aikaa pynttäsi tyhjää kun se kääntyi niin äkkiä päin sinne pohjaa kohti minä sanoin sitten kun se meni että taisi lyödä päänsäkin vielä pohjaan tuli niin kiire veden alle
vai että se on ihan siellä avomerellä sitten
joo avomerellä ja makaavat semmoisissa ulkokarikoissa ennen pohjoisessa makasi niissä karikoissa vain ne on kai hävinnyt sieltäkin kun en minä ole kuullut että siellä olisi kukaan kulkenut ne kävi näin kesällä siellä pyynnissä niitä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
tulee onhan nytkin - eli siellä edempänä Kekolahdessa niin oli ollut hylje niillä kun olivat saanut rysästä
ai tänä keväänä
on niitä täälläkin ollut monasti kerran oli markkinan aikanakin vesiammeessa niillä ne maksun edestä näytti kalamiehet sitä
minä olen kanssa yhtenä keväänä nähnyt mutta ne ei kerännyt silloin maksua vielä
joo on niillä monasti niitä elättinä vaan se syö niin paljon kalaa että sitä ei oikein kannata kenenkään ruveta elättämään
sekö niin se tuoretta kalaa syö
tuoretta kalaa ei se syö mitään suolaista eikä muuta vaan sehän syö sanotaan syövän monta kiloa päivässä hylkeen aina kaloja ja mistä se semmoisen saisi ympärilleen jos ei se söisi kun se kesällä ja keväällä laihduttaa sen kesäksi pois kun lämpimät ilmat tulee ja syksyllä ennen kuin talvi tulee niin se on kaikkein lihavimmillaan justiin
no onko sitä syksyllä eniten sitä vissiin sitä ravintoakin sitten siellä
joo tietenkin sitä on kalaakin silloin että se saa sitä kalakin on silloin tieten paremmin sen lähettyvillä että se on semmoisilla vesillä että se saa paremmin vaan lohtahan se syö ja tuollahan oli kerran tuolla Tauvon nokalla niin lohi hypännyt maalle hylkeen edellä kun - hylje oli hätyyttänyt
no se on nopea uimaan
joo kyllä se pian se toisesta paikasta katsoo kun se niin menee veden allekin niin se on jo toisen kerran kaukana kun se sieltä nostaa päänsä ja sillä on semmoinen omituinen tyyli että se tietää vähän edeltäpäin ainakin me luulimme että se tiesi pahat ilmat edeltäpäin se oli hirveän leikkisä se päristeli siinä päällä ja sillä lailla niin kuin pyörähdytti itseään ympäri kun se meni sukkeloon aina sanottiin että on paha ilma tulossa
ja se tosiaankin tiesi sen sitten tiesikö se oikein
no kyllä se useinkin tiesi että jonkunlaista tuulta ja roskailmaa tuli kun se leikitteli vesillä
niin miten te niitä säitä katsoitte siellä pystyykö niitä yhtään povaamaan tuolla merellä
no kyllä niitä vähän pystyy jos niistä ottaa kaikista merkeistä niin kuin vaarin niin että niin jos vain noin rupeaa jäät liikkumaan vaikka ei tuulekaan ja hajoilemaan noin ja sillä lailla niin silloin saa arvata että jostakin rupeaa tuulemaan ja sitten toisinaan niin kuin noissa kiinni olevissa rantajäissäkin niin rupesi vesi humpaamaan sillä lailla vaikka oli tyven niin sen perästä tuli tuuli jo että semmoisista sitä osasi vähän päätellä aina niitä ilmoja
no entäs taivaalta noin pystyykö siitä
ei me taivaalta - tiennyt mitään semmoista ilmoista muuta kuin niin että niin onhan se nyt niin kuin kalamiehilläkin että jos se on sillä lailla pilvessä illalla että sieltä rantu näkyy tuolta taivaanrannalta niin se tahtoo olla tuulen merkki useinkin
oletteko te kuullut koskaan mitään erikoisempia sanontoja kun ne sanoo noista ilmoista niin kuin
no en muista että niistä olisi mitään erikoisempia muuta kuin sen sen minä muistan että aina sanottiin että kun helluntainpyhät oli vain kun pyynnissäkin oltiin lähellä niin silloin piti tulla semmoinen pohjoisen myrsky helluntaipohjoiseksi sanottiin sitä ja kyllä se usein tuli että se ei ollut siinä ei ollut kuin niin viikon kahden puolen niin - hyvin usein niin oli pohjoinen ja onhan se nyt vanhoissa jutuissa sekin että niin se pitäisi olla se helluntain edellimmäinen viikko kylmä ennen kuin hyvä kesä tulisi ja muutenhan se ei ole kylmä jos ei se pohjoisesta tuule
niin eikö se nykyäänkin ole helluntai aika kylmä ollut
on on se ollut ja kovia tuuliakinhan on ollut pohjoisestakin päin
no oletteko te noin muuten kalastanut muuta kuin hylkeitä pyytänyt
olen minä metsästänyt ja kalastanut ja kyllä minä olen koettanut kaikkia maata rupesin loppujen lopuksi viljelemään kun se pyssynkorjuuhommakin kävi niin hankalaksi kun näkö meni niin huonoksi niin minä heitin senkin pois ja sitten noita maankipeneitä olen ostanut ja niitähän minä olen nyt asunut vaan nythän tuo tuntuu että se lopettaa senkin kun - menee niin heikoksi että ei jaksaisi - tehdä kuin vähän aikaa aina päivässä
mitä te olette kalastanut tuolla muuta - silakkaa vai -
silakkaa silakkaa minä pyysin meillä oli - ne vanhanaikaiset pohjaverkot ja niillä pyydettiin tuolta Kallasta
minkälaiset ne on ne pohjaverkot
no ne lasketaan pohjaan niissä ne kivitetään aina - illalla kun lähdetään laskemaan niin pannaan raskaita kiviä niihin ja ne lasketaan pohjaan ja niin niitä sanotaan sitten pohjaverkoiksi ja sitä ei sitä pyyntiä enää harrasteta paljon missään muuta kuin syksyin täälläkin vielä kalamiehet pyytää että saavat sitä hyvää silakkaa sitten myöhään syksyllä niin ne jossakin vielä vähän pyytää niitä
onko ne korkeita ne pohjaverkot kun ne
no niitähän oli semmoisia kun sanottiin - kyynäräkaupalla niin ne oli kymmenestä - kyynärästä tuonne niin viisitoista kuusitoista seitsemäntoista kyynärääkin ne oli kyynärämitta siinä minä en ole sitten metreillä mitannut mitä se tekisi se
mutta syvässä vedessä sitten
joo syvään veteenhän niitä tuolla Kallassa joutui laskemaan ne upposi vielä sinne että ei niitä näkynyt
no siinä oli sitten jotkut merkit että löysi
joo ne oli kahden pään semmoiset - puiset nassakat jotka jäi vesille ja suuret kivet sitten niissä oli niissä köysissä että ne pysyi paikoillaan sitten - niitä aamulla mentiin ja vedettiin veneeseen siinä piti olla kaksi miestä vetämässä ja yksi soutamassa toinen veti alapaulaa toinen yläpaulaa ja niin silakat piti puistelemalla ottaa irti kun ne tarttui siihen verkkoon kiinni että se oli isotöistä hommaa
no entäs oletteko te muita pyytänyt muuta kuin silakkaa
siikaa sitten verkoilla olen pyytänyt isoa ja pientä se on tuolla kalakämppä oli tuolla Virpirannalla ja siellä kuljettiin minä olin sahalla ja pojat oli semmoisia - keskenkasvuisia niin pojat oli siellä ne laski verkot ja minä aamulla menin sitten niiden kanssa kokemaan useinkin ja niin toin kalat pois ja sehän oli niin kiinteää se pyynti kun minunkin vanhin poika kävi rippikouluakin vielä niin kun se pääsi sieltä rippikoulusta niin sinne rannalle ja kirjat mukaan se siellä luki läksynsä ja se oli siihen aikaan se eläminen semmoista vielä ahtaampaa eihän se nyt enää nykyaikana niin olekaan
no tuliko hyviä saaliita
kyllä niitä tuli toisinaan kerrankin niin minä en itse ollut silloin pyynnissä vaan minun poika oli ja minun verkot niin ne kahden sitten yhden miehen kanssa laski ne verkot ne oli monta päivää maalla ja harvat verkot niin ne sai yli sadan ison siian silloin yöllä toisena päivänä ne ei enää saanut kuin mitä kolmekymmentäviisi se väheni sitten vaan - semmoisia oli parhaat saaliit
no kuinka isoksi se iso siika voi tulla
minä olen isoimman saanut neljän ja puolen kilon painoisen vaan on niitä saanut viidenkin kilon painoisia monikin
no entäs lohta oletteko te sitä
no kerran siimalla pyydettiin laitettiin koukut sinne Kallaan vietiinkin pyyntiin ja pojat sitten koki ja siellähän oli ollutkin kahdentoista kilon painoinen lohi vaan olivat myyneet sen heti siellä että ei siitä mitään hyötyä ollut ja sitten niin minä lähdin kokemaan toisen kerran niin oli semmoinen toista korttelin pituinen lohi ja sitten semmoisia sekakaloja loue oli ja ja niin kaakkuri ja mitä siellä oli kaikkia lintuja mennyt niistähän päästeleminen oli kun ne tappeli sitten vielä minä sen loukeenkin sitten koetin niin sievästi sen koukun sen suupielestä ja päästin menemään sitten ja sanoin että älä vasta tule enää että ne kaakkuritkin ne oli vihaisia sitten kun meni päästämään niitä koukusta nehän pakkasi nokkimaan niin me heitimme sitten sen pyynnin pois kun me näimme että ei tämä se oli iso työn töinen homma sekin nyt minä puhuttelin justiin lohenpyytäjää sanoi että he laski siimaa yhdeksän kilometriä pyyntiin ja niin ei yhtään lohta tullut
täällä Kalajoella
niin Orellin Ville se on - pitkästi jo lankaa kun yhdeksän kilometriä
miten siinä on nuo koukut aina
no siinä on - semmoinen selkäsiima ja siinä on kappaleen matkan päässä sitten aina koukku ja sitten on aina - kannake niin vähän matkan päässä että ei se pääse pohjaan se vain se syötti jää sinne ei ei hyvinkään syvälle siltihän ne linnutkin meni kun ollut kuin noin metrin toista ja kahden metrin syvyisellä ne syötit silakkasyötti
no eikö nyt saa lohta täällä
saa ne rysällä on ne tuolla rysällä minä kysyin että - saatteko te rysällä niin sanoi että kyllä he rysällä saa mutta ei syötillä ei saaneet
no onko siinä joku ero silloin lohen kulussa että sen saa rysällä mutta ei
no se on se rysä semmoinen että kun se aidataan jonkun joku kari on niin kuin tuo Kallan karikin sehän nyt on pitkä matalikko niin se lohi kun tulee niin se lähtee sitä matalikkoa kiertämään sieltä meren puolelta ja kun se rysä on sitten rysänaita siellä poikittain edessä niin se väkisin menee sinne kun se sitä matalaa kiertää
no oletteko te noin Kallassa pyytänyt niin kuin - kesäaikana pitempään
no - joka kesä silloin kun oli silakkaverkot niin me pyysimme syksyyn asti joo
olitte koko kesän siellä
joo muuta kuin evästä noudettiin ja joskus tuotiin aina tännekin kaloja
teillä oli kämppä siellä oikein
joo ja on vieläkin se kämppä siellä että saa käydä joskus jos joutaa niin siellä kesälomaa pitämässä
no te ette nykyään ole enää yhtään kalastanut
ei minä myin moottorinkin ja veneen veneen poltin pikkupuina ja sitä tuota maata tuli ostetuksi niin paljon että ei sitä enää joutanut sitten siinä oli semmoinen - merkillinen hankaluus kun oli maata niin syksyin tuli semmoinen kiusa että ei ei tahtonut tietää ollenkaan nukkuuko yöllä eli ei jos pani verkot veteen niin piti pelkää pelätä että tuulemaan rupeaa että ei niitä saa pois ja ja jos se oli tyventä piti pelätä että pakkanen panee viljan pellolla että se ei passannut mitenkään yhteen se homma kun
no ei ei sitten no oliko teillä silloin kun te siellä Kallassa oli niin oliko siellä paljon muita siihen aikaan vielä asukkaita
siellä oli neljä viisi pyyntiporukkaa vaan kun siellä on ennen ollut toistakin sataa venettä vanhaan aikaan se on se koko kari ollut niin ylösotettu että ei ole haminaankaan päässyt muuta kuin vuoron päältä on pitänyt ottaa kun toinen on saanut verkkonsa ja kalansa puhtaaksi ja siirtää ankkurille vene ja sitten on päässyt toinen vaan ei siellä enää ole että en minä tiedä onko siellä enää ketään joskus käy joku ilman aikojaan eikä niitä ole niitä verkkojakaan enää monella ne on rysäpyynti ja ne saa rysillä paremmin silakoita ja vähemmällä vaivalla siellä ei tarvitse itse olla vahdilla nytkin ovat saanut parhaat veneet kolmetuhatta kiloakin yössä
no ne ei käy Kallassa saakka sitten enää nykyään ollenkaan
ei ne on tässä on ne monen kilometrin päässä tuolla pankilla ne rysät mutta ei aivan puolivälissäkään Kallaa Kallaan on niin kuin kolmekymmentä neljä viisi kilometriä täältä Lassin rannasta
no miten - ne majakkamiehet pyytääkö ne siellä
pyytää ne kyllä ne pyytää niin ainakin omiksi tarpeiksi minä olinkin maakarissa sehän onkin se majakka siellä ulkokarissa siellä minä olen ollut maakarissa
no muistatteko te niitä aikoja kun oli toistasataa venekuntaa vielä
ei en minä muista vaan minun isä muistaa niin sanoi jotta siellä oli niin paljon veneitä niin että siellä oli siellä oli jonkunlainen kellarikin ollut joka osti niitä kaloja ja niin kuin kauppapuodin tapaistakin mistä oli saanut kaikkia tarpeita ostaa silloin ja vaan sieltähän on ne mökitkin hävinnyt että ei siellä ole kuin niitä paikkoja vain onhan siellä nyt joku vielä jäljellä niitä ja kirkko siellä on jäljellä ja pappila on jäljellä ja nehän niitä on kunnostanut niin kuin vähän pitäneet niin kuin muistona niin
no pitikö siitä maksaa siihen aikaan kun te kalastitte niin mitään erikoisia maksuja siellä
ei tarvinnut ei mitään siellä tarvinnut
no mitenkäs ne jakoi niitä saaliita sitten siellä jokainen
niin Kallassa
omaan laskuunsa vai
joo ne - silakkaakin kun saivat niin ne napeksella pisti sieltä pohjalta aina täyteen jokaiselle ja siinä oli Rahjankylästä yksi porukka joka pyysi siikojakin rysällä siinä oli rysä siinä rannassa ne sai semmoista pikkusiikaa siitä niin ne näkyi kanssa ne punnitsi ne kalat ja pani kolmeen osaan niin kuin miehiäkin oli ja sitten ne vielä arpoi ne ne että siinä ei voinut tulla minkäänlaista erehdystä kun ne ensin punnittiin jokaiselle yhden verran ja sitten arvottiin vielä
niin että jokainen sai yhtä hyviä siikoja
niin joo
no entäs sitten kun te olette metsästänyt mimmoisia tässä näin tässä Kalajoellako te olette
joo tässä minä hyppäsin metsässä silloin nuorempana lintujahan sieltä sai ja jäniksiä ja silloin kun oli se ensimmäinen sodan aikakin niin minä kuljin aivan metsässä ja niin minä sisarellekin tuonne Helsinkiin kerran palvasin jäniksen kruppeja neljäkymmentä kruppia lähetin yhdellä kertaa kun sielläkin oli ruuan puute saunassa palvasin ensin olivat suolassa ja sitten panin saunanorteen ja se silloinhan sai linnuilla niin paljon silloin sen ensimmäisen sodan aikana ja jälkeenkin heti että niin mitähän tuli rahaa muka silloin kun vain sai lintuja vaan niitähän olikin lintuja
niin mitä
minäkin teeriäkin kerran minä sain yhtenä aamuna kuvilta kymmenen ja ja metsoja minä ammuin yksitoista siinä joulun ja uudenvuoden välipäivänä silloin viikolla ja niitä oli silloin lintuja ja jäniksiä niin paljon että se oli sitten kumma ja kun nyt ei ne lisäänny vaikka niitä hoidetaankin silloin niitä ei hoidettukaan nyt ne niitä kuului hoitavan eikä ne näytä silti lisääntyvän
no miten niitä kuvilta pyydetään miten te olette
se oli vaatteesta tehty teeren kuva ja niin se pantiin koivuun illalla - aamulla jo niin hämärissä ennen kuin linnut oli ylhäällä ja sitten risukopissa vahdattiin oli semmoinen risukotus sitten ja siellä vilullaan sitten vahdattiin - välistä oli niin kylmä että tuntui että ei pysty pyssyä laukaisemaan vaan siinä lämpeni sitten kun teeriä rupesi lentämään niin sitä sulasi sitten
no miten ne teeret siihen tuliko ne sitä kuvaa katsomaan
ne istui luuli vain että siinä jo istuu kavereita ja tulivat siihen puihin likelle ja kerran minä olin lokakuuta niin minä olin semmoisessa kotuksessa nevalla niin lensi semmoinen iso lintu niin kuin kurki olisi lentänyt siellä nevalla ja laapotteli harvakseen minä ajattelin että no onko kurki näin myöhään että eihän sen pitäisi enää olla mutta siellä oli semmoinen turvepehkulato siellä nevan keskellä niin se nousikin sinne katolle minä huomasinkin että sehän on kotka eli joku semmoinen suuri lintu ja minä rupesin siellä kotuksessa teertä matkimaan sitten ajattelin jotta se huomaisi nuo mallit ja no yhtäkkiä se katosi sieltä ladon katolta ja niin ja minä siellä kotuksessa nousin seisomaan ja minulla oli kaksipiippuinen haulikko ja minä minä varalla sen pyssyn kanssa olin ja sieltä katosta pistin jo sen pyssynkin ja odotin että mihinkä se joutui että tuleeko se näin siivennokkaa kun se aivan maata myöten tuli niin hiljaa eikä niin kuin varjo sieltä niin mäntyjen suojaa kun oli pieniä mäntyjä ja kun se pääsi sinne missä se malli oli siellä pitkän saikaran nokassa puussa niin se lähti noin alhaalta päin ylös sitä ottamaan kiinni niin minä siinä molemmilla piipuilla laukaisin niin se putosi alas sieltä ja se katseli kirkkaasti siinä minä en tohtinut likikään mennä minä ajattelin että minä muutan muutin panokset ja - vain odotin että lähteekö se lentoon uudestaan vai kuoleeko se vaan vähän päästä se rupesi näytti rupeavan lutistumaan siihen ja niin se viimein siihen lutistui ja kuoli ja ne oli kaksi metriä viisitoista senttiä siipien väli sillä ja viisi kiloa se painoi paino oli sillä linnulla ja niin
se oli kotka
kotka maakotka se oli ja niin se oli se oli komea lintu minä sitten oikein varoen sitä kuljetin kotiinkin että ei se ryvettyisi vereenkään ja sitten sen yksi Santaholman koneenkäyttäjä osti minä viidelläkymmenellä markalla myin sen ja sitä kävi katsomassa lääkäri Fabritiuskin sitä lintua ihmetteli että miten se on hyvänä pysynyt kun ei veripilkkuakaan näy siinä ja kyllä se tieten on Haukiputaalla topattuna sinnehän se Suomela meni ja kuolluthan se on vaan on sillä poikia elossa
vai niin oletteko te muita tuommoisia suuria lintuja saanut
no saihan niitä kurkiakin siihen aikaan ne ei ollut silloin rauhoitettuja silloin vielä niillä niitä - niihin aikoihin niin olen minä niitäkin saanut ja kerran vahingossa ammuin näädän jota ei täällä monasti olekaan ja se oli aivan vahinko sen takia että minä aikaisin aamulla lähdin linnunpyyntiin ja se ei ollut karvallaankaan se näätä vielä eikähän minulla ollut meininki ampuakaan mutta kun minä saanut koiraa siitä kuusen juurelta pois se haukkui ja haukkui niin minä lopulta ajattelin että se on orava vain kun sieltä jotakin semmoista ruskeaa näkyi no minä neljä kertaa kävin - lähdin siitä ja sesetin pois ja se aina kun mentiin pikkuisen matkaa niin koira palasi oli haukkumassa samassa paikassa minä ajattelin jotta no kyllä minun tuo täytyy ampua että tuo orava jotta minähän en pääse koko päivänä tästä lähtemään muuten no kun minä laukaisin sinne kuusen latvaan se oli iso naavakuusi niin sieltä rupesi putoamaan kuin kissanraato minä ajattelin että onko niitä noin suuria oravia että on ainakin sadan vuoden vanha että kun noin suuri no sittenhän minä toin sen kotiin ja minulla on se nahka vielä tuolla vanhan puolen vintillä roikkuu kun ei se ollut karvallaankaan ja he sitten ei ole asiantuntijat kävi lääkäri Miemoinenkin sitä kävi katsomassa ja sanoi että se on näätä joo
se oli tänne eksynyt sitten
joo
eikös se ollut harvinainen
no täällä on hyvin harvoin täällä ei ole saatu kuin yhdesti eli kahdesti semmoinen eläin
joo mistä te sen saitte tästä
se oli tuolla kymmenisen kilometriä tuonne sydänmaalle oikein suuri semmoinen vanha kuusikko jossa se oli ja sitä ne ihmetteli miten se oli niin rauhallinen mutta kun se oli keskipaikalla niin kuin joku pallo olisi ollut sen sisässä ja kun minä aukaisin ja katsoin niin aivan semmoisia linnun - metsälinnun siipiä ja kyniä jotka ei ollut vielä täysikasvuisia ne kynät niin se oli aivan täynnä ja lihaa se oli syönyt lintuja niin paljon että se ei viitsinyt liikkua se muuten jos se on kunnossa niin se kuului menevän niin kovaa puittamalla että siinä saa koira mennä yhtenään ennen kuin pärjää se hyppää se ei hyppää oksalta oksalle vaan puun rungosta toiseen että semmoinen kropse kuului kuuluvan vain kun se menee puusta toiseen
no oletteko te kettuja pyytänyt koskaan
olen minä raudoilla pyytänyt
tästä ihan läheltä vai -
on tuolla ketunnahka vieläkin roikkumassa tuolla liiterin orressa minä niitä myinkin kolme kappaletta kerran tässä tästä minä olen näiltä seuduin pyytänyt vain talvella en minä muulloin ole pyytänyt ja vaan viime talvena minä en saanut kuin niin se oli niin huono se keli ja sitten kun tuo poikakin oli töissä niin minun piti olla tuon kanssa aina liikkeellä että minä en joutanut niitä olemaan korjaamassa ja kun se pyrysi aina vähän päästä ne aina peittyi liian syvälle ja oli siinä sitäkin syytä minä huomasin että kun minä mopolla ajoin niin ne taisi vähän ne minun jälkeni haista bensiiniltä se on varma että se haittasi kyllä minä huomasin monessa kohdin että kettu oli meinannut tulla mutta se oli ruvennut arvelemaan ja mennytkin sivusta
siinä on se bensiinin haju niin voimakas sitten että
niinhän se on ja kun se niin ottaa vaatteisiin sitten niin ja lumeen sitten kun se vaatteessa sulasi lumi niin se jäi ja niin kyllä se vain haittaa jos minä ensi talvena vielä elän ja pyydän niin kyllä minä eri lailla kuljen siellä
metsästys ja mopo ei sovi yhteen ollenkaan
ei se ketunpyynnissä sovi - ollenkaan kyllä se on varma että siitä jää hajua pitää ainakin sitten toiset vaatteet olla jotka muuttaa kun lähtee rautoja laittamaan
entäs riekkoja saako niitä täältä
riekkoja no se on vissiin metsäkanahan riekko on
niin joo
joo kyllä niitä on täällä joo kyllä niitä riekkoja on niitä on aivan tässä likellä
mitenkäs te olette niitä pyytänyt metsäkanoja
no ampumallahan niitä vain on
niin sitä ei langalla saa pyytää
ei niitä saa langalla pyytää ja niitäkin nyt on ollut niin vähitenkin että niin se olisi ollut vain vaivaa koko langalla pyynti että niillä on ollut senvertaisilla tilaa mennä muualtakin että ei niiden lankaan tarvitse mennä
oletteko te koskaan langalla pyytänyt
ei minä ole pyytänyt se on nyt ollut jo kiellettyä se langalla pyynti niin enkä eikä minä minua se pyynti huvittanut se oli se pyssypyynti minusta kaikkein parasta silloin aikana
onko se jännittävämpi vai minkä takia se
niin pyssypyynti joo sehän on kun sitä otusta saa silloin pyytää mutta ansassahan se menisi ja kuolisi eihän sitä olisi mitään jännitystä semmoisessa pyynnissä eihän siinä semmoista jännitystä syntyisi kuin siinä kun elävää lintua koettaa pyytää
no mitenkäs metsoja niitähän ei vissiin kuvilta pyydetä koskaan
ei ei niitä pyydetä niitä minä olen kyllä ammuin silloin nuorempana niin laululta keväälläkin kun se oli silloin vielä tapa kaksikymmentä yksi vuonna minä olen viimeksi metson ampunut laululta keväällä vaan syksyllä minä olen kyllä ampunut sitten jälkiinkin enhän minä ole keväällä täällä juuri ollut että sitä olisi oltu tilaisuuttakaan kun minä olin tuolla meressä aina mutta niin syksyllä se on samanlaista se kun vain löytää sen mutta se on syksyllä hankalampi löytää kun se ei ole se on missä sattuu elämään ja olemaan mutta se on keväällä soidinpaikolla että se on löytää
no mitenkäs sitä - laululta pyydetään
no kun se tekee sen sen se sillä lailla nakuttaa ja sitten se tekee semmoisen lopussa semmoisen tiheän ja sitten se sihisee ja silloin sen sihinän aikana kerkeää neljä hyppyä tehdä joo ja se ei silloin näe eikä kuule saa mennä aukiollekin ja kun rauhassa vain on että ei liiku niin se ei lähde ja jos justiin laululle ampuukin niin jos ei käy niin se ei lähde ei se siitä tiedä se on aivan silloin tietämätön se päätä puistaa kovasti ja sähisee siinä ja vaan se ei kuulu kuin vähän matkaa se sen laulu se on että sitä nyt ei semmoinen joka ei ole kuullut niin lauluna osaa pitääkään se on vain niin kuin tikka nokkisi ja se siitä sitten menee semmoiseksi tiheäksi ja sitten sihisee siihen päälle
no onko täällä lähellä semmoisia laulupaikkoja sitten
on on tässä likelläkin ei ole kovin monta kilometriä
sitä ei kauas tarvitse metsästämään
joo vaan niitäkin on metsoja niin vähän että sitä ei sitä nyt ei sen lihan takia viitsi ainakaan eikä sen innonkaan takia niin mennä niitä se tuntuisi mieli pahalta sitten kun sen ampuisi että nyt on tuokin pois ja sen sen tilalle ei saa uutta että sitä ei semmoista viitsi tehdä
siinäkö ei ole erikoisemman hyvä liha
no ei minä tiedä kyllä se metsonliha minusta oli silloin kun minä metsästin niin söin kumpaakin lihaa koetin syödä jäniksen ja linnun jäniksenlihalle minä kylläännyin mutta linnunlihalle ei milloinkaan
niissä onko niissä eri maku noin
on niissä - erilaista se on kyllä sen tuntee joka on molempia syönyt kumpi on kumpaakin joo
no onko jäniksiä nykyään paljon
niitä on vähän täällä nyt on tieten hyvin vähän kun minä en koko kesänä tuolla kun on meidän maat tuolla metsässä niin kun minä olen siellä kulkenut niin ei ole kedoilla nähnyt niitä näkee kun vain on niin niitä jonkun verran on niin niitä näkee näin keväällä hyppelevän kedoilla ja niitä on päivinkin joskus liikkeellä vaan kyllä täällä on vähän täällä on niin paljon niitä pyytäjiä ja miten ne lie niin minusta tuntuisi että nuo maat alkaisi olla metsämaat semmoisia jänikselle sopivia kun niitä on hakattu - aukioiksi ja sitten niihin on kauhean tiheä vesakko noussut semmoinen juurimetsä lehtimetsä että luulisi että siellä on jäniksiä mutta ei niitä ole
no oletteko te hirviä pyytänyt
ei hirviä minä en ole pyytänyt ikään onhan ne nyt joskus sanonut minulle nuo hirvenpyytäjät niin että lähteä minunkin porukkaan minä sanoin että en minä jaksa siellä kävellä nevoja ja ne sanoi että siellä saa vahdata minä sanoin mutta minä en tarkene yhdessä kohti olla että se ei passaa kumminkaan päin
onko täällä hirviä nykyään
nehän - nyt tämä hirvenpyyntiporukka joka on tässä niin nehän ampui aivan ensi päivinä ne kaikki neljä mitä oli lupa niitä on kyllä ja näkee jälkiä - meilläkin kun on metsäpala tuolla Haapakankaalla kymmenen kilometrin päässä niin sielläkin näkyy niiden makuuksia ja jälkiä että kyllä niitä on se on nyt se hirvi silloin aikana kun minäkin metsästin niitä ei ollut ne sala-ampujat kaikki ampui vaan nyt on ihmiset niin paljon tullut että ne ei ammu niitä salaa niitä vain pyydetään silloin aikana kun se on se pyyntiaika minä en tiedä että täällä olisi ammuttu kymmeniin vuosiin salaa yhtään hirviä
no onkohan tuommoisia susia liikkunut kun nythän oli lehdissä taas että jossakin tässä on susia
joo ei tässä ole
oletteko te koskaan nähnyt
poikasena kun minä olin niin silloin sanoivat että tästä susi - oli mennyt likiseudulta mutta ja nehän ampuikin sen suden sitten tuolla oliko se tuolla Vieskan puolessa minä kävin kanssa sitten sitä oli näytteillä tuolla Lassilla niin sitä katsomassakin ja niin se mies hiihti niin kovasti sen perässä että se sai siitä keuhkokuumeenko se sai eli jonkun taudin ja kuoli sitten joo sitten minä en ole sutta kuollutta nähnyt eikä eikä niitä tässä ole ollut oikein kyllä täällä oli lampaita toisinaan revitty kun niitä oli nythän noita ei olekaan lampaita enää ja ne aina sanoi koirien syyksi vaan se tuntui välistä niin että onko se nyt koirien syy aina että jos se sattui susi kulkemaan tästä koirat nyt tavallisesti nehän nyt on kiinni ainahan niitä nyt joku pääsee irtikin mutta sattuisiko se nyt olemaan justiin semmoinen sitten että se lampaita hätyyttäisi
käykö se yleensä koira lampaiden päälle
no kyllä se käy kun on sen sorttinen niin kyllä ne koiratkin käy käsiksi lampaisiin ja osa on sitten semmoisia koiria jos ne on semmoisia penikkakoiria niin ne leikin vuoksi hyppyyttää lampaita ja saattavat ottaa kiinnikin lampaaseen
onko täällä ilveksiä liikkunut Kalajoella
ei minä en ole sitä otusta niin kuullut täällä ei koko elämäni aikana että olisi ollut ilvestä ei sitä ole tässä on sentään liian pienet sydänmaat tässä on joka puolella noita kyliä niin että se ei taida täällä ruveta olemaan koska täältä on huuhkajakin hävinnyt silloin kun minä olin nuorempi niin näin keväisin niin kun oli tyven ilta niin kuului huuhkajan huudot aina kun ne niitä aina oli kaksi toinen vastasi - toisesta toisaalta päin ja toinen huusi toisaalla vaan ei enää kuulu niitäkään
kuuluiko ne tähänkin sitten
kuului nehän tuolla -- Tohkojaksi sanotaan niin ne siellä asui ja sieltä se kuului se jossakin siellä pesikin kyllä ne on niitä jonkun ampunut täällä sitten jälkiinkin mutta onko ne nyt niitä ollut sitten vai onko ne jotakin kulkureita ollut että ne on kulkenut muualta